اجوز يصلون لجزء من الشغلات الي يشعرا من المشاعر والشغلات الاحاسيس الي يشعرها الانسان بس ما اتوقع يصلون كامتن للمشاعر لان المشاعر شي داخلي يعني ماتتوقع ما اطيق احد يتحكم بينو سواء انسان او الة ما اتوقع احد يتحكم بينو شي ما مفهوم ابد.